Tɔɔ, ɖɔɔbɔ ditonɩŋɛ dɩ fɔlɔɔ ditoníŋɛ tɔɔ déyá fɛmɛ, tʋ vʋ sóóni. Gbɛtɛrɛ bíɩ ŋ mɔsíɩ mʋtɔ, mʋtɔ toé tʋrʋkpákpá ñ dzɩŋná mɔɔ, barafó mɩlímɔ na kuŋkuŋté mɩlímɔ ñŋ ba sá fɛnɩ tí lɔ yɛ ŋsɩ tʋ yɛ dzɩkítɔ dzeémɔ mɔ ɔɔɔɔ tcháɩ! Lɔ ba yúku fɛnɩí kúúka domóo, lɔ ba yúku fɛnɩí ŋsɩ kpéñkpéláa abéé komáa bɔɔ bá tásíyá lɔ bʋ wʋlíɩ lɔ ba lalí bɩ abéé ba vóŋ bí bʋ yɛ mɩlímɔ lɔ ba mɔsí ka buná fɛnɩ kúúka, ŋtɩtɩŋɛ ɔɔɔɔ ŋñ dzɩñ sɩ ŋ wɛ ŋñ dí mʋtɔ. Lɔ ba gɛ sóto talá tɩ, lɔ ba gɛ afudzéñdzé kadzémɔ tɩrí ɖɔŋɔlɔ-ɖɔŋɔlɔ mɔɔ lɔ ba vóŋ kɛ, lɔ ba kpáta sɛkína bʋ kiipu na bʋ yásɛ. ɖɔɔbɔ mɛ, lɔ sóto talá domóo, béé ŋñ táa yɛna kiipu? Lɔ ba kpáta yúkú fɛnɩ bíɩ vináñtɔbíya yáa, kpátá sañsí bʋ domóo kʋ mɛ, ŋtɩtɩŋɛ ŋñ dzɩñ sɩ ŋ dí mʋtɔ, abéé bíɩ bʋtaa yɛ adzólená domóo ba yúku fɛnɩí, abéé bíɩ olúlú domóo ba yúku fɛnɩí áa, olúlúú dzɛ adzólená bɔɔ báa kʋsíyá, báá kʋsɩ ka tásí bʋʋ wɔlɩ báá voñ. Ayé ñŋ bʋtaa yɛsɩ domóo kʋnáá ba yúku fɛnɩí lɔ ŋ yúku sɩ ñ dina mʋtɔ ŋmíɩ, ŋtɩtɩŋɛ ŋñ dzɩñ sɩ ŋmíɩ, <hesitation> ɖí dí mʋtɔ. Dá afrɩka ditonɩŋɛ tɔɔ níŋɛɛ wáana tʋtʋŋɛ lɔ dɩ dzɩñŋ, bʋ tʋrʋ mɛ níŋɛɛ dzɛ. <hesitation> ditonɩŋɛ tʋ mɛ ró, tʋrʋ baá yá tɩ sɩ wasawása, wasawásaá dzɛ ŋná ŋsɩ kʋdzɔɔ bʋ, baa fasíyá kʋdzɔɔ baá sɛlɩsí bʋ kélená-kélená kélená-kélená níŋɛ, la tásí bʋʋ wʋlɩ. Bʋ wʋlíyá ŋñ kɔní kaa ná bʋʋyɛ ŋsɩ bʋ gbɛtí mɩnɛ, báá kɔnɩ kaa voñ bɩ, báá voñ ka laná tcɔnɩmɛ báá lalɩ bí, báá kɔnɩ kaa yɛ wasawása ká. Tɔɔ ñŋ bayɛ fɛnɩ wasawása ká lɔ, ñŋ ɖɔɔbɔmɛ, gnɩŋlɛmɔ wáana mɩnísíɩ. Ñŋ ba tósi fɛnɩ gnɩŋlɛmɔ, ba ŋɔñ fɛnɩ gnɩŋlɛmɔ lɔ na ba <noise> ba tósi fɛnɩ wasawása mɛ, la sɛkí fɛnɩ ayálápúí kayémɔ mɩlímɔ- mɩlímɔ mɔ, bá kpátáa kʋsɩ <hesitation> kodzémɔ, <noise> ka kʋsɩ alɩbása, <noise> ka sáñsí bʋmɛ bʋ yɛ tchɔyíññ! Lɔ ba tósi fɛnɩ kɛ bʋmɛ, lɔ ŋ yúku sɩ ñ tɔkɔ mɔɔ ŋmíɩ, ŋtɩtɩŋɛ ŋñ dzɩñ sɩ ŋ wɛ ŋñ tɔtɔ wasawása. Abéé bíɩ bʋtaa yɛ <noise> <hesitation> atáŋbɔɔ, gnimo bɔɔ baa yáa sɩ atáŋbɔɔ <noise> béená, béená bɔɔ ñŋ ba di, bayɛ bɩ kadi bʋ domóo lɔɔ, baá tásɩ bí báá kaa tuku bí, bá tukúwá bí ka lísí bʋ bíya, bá lísíyá bʋ bíya, báá ŋala bí, baa ŋalàa bɔɔyɛnɩ, bʋʋ lí gnimo, gnimo bɔɔ baa yáa sɩ atáŋbɔɔ. Tɔɔ ñŋ ba ŋalá bɩ lɔ bʋ lí gnimo ka tɛlɩ ró bɔɔyɛnɩ bɔɔkáa, <noise> baá búti ka laná bɩ tchɔnɩ mɛ, báá lalɩ bí, bá lalɩyá, báá kɔnɩ kaa fukuti ka mɔŋ, bʋʋ lí gnimo ró, bʋké atáŋbɔɔ bʋ kéé dzɛ. Tɔɔ atáŋbɔɔ bʋ lɔ ba yúku sɩ bá sáñsí fɛnɩ wasawása mɛ lɔ ŋ yúku sɩ ñ tɔkɔ bɔɔyɛnɩ, <noise> ŋtɩtɩŋɛ ŋñ dzɩñ sɩ ŋ tɔkɔ wasawása. Atáŋbɔɔ bʋná, báa ba tátáa dʋ alɩbásaá, <noise> báa ba tátáa sɛkɩ bʋrʋʋ, bʋtáa yɛ sɩ ŋmíɩ, atáŋbɔɔ ka bíɩ lɔ bʋyɛ atáŋbɔɔ bá sáñsí fɛnɩ wasawása mɛ, ñ tɔkɔ na ñ dzɩŋ ŋñ dzɩñ sɩ ŋmíɩ ŋwɛ ŋñ tɔkɔ wasawása, kána gnimo, <noise> ɩsɔɔ lɔ, ŋñ dzɩñ sɩ ŋ wɛ <noise> ŋñ tɔtɔ wasawása kána gnimo. Tɔɔ dito tʋrʋ tɔɔ déyá fɛmɛ róó dzɛ kókó, kókó kadzémɔ. <noise> Tɔɔ kókó, baá yɛna bí kpínaná ŋɖɩŋ- ŋɖɩŋ ŋmíɩ, <noise> baá yɛná ki barafó, barafó koyeé ñ dzɩŋná mɔɔ, ñŋ ba fʋsí barafó, bʋʋ tala ŋsɩ ina ŋaalɛ mɔɔ, barɩ wɛ bʋ táa taa talá ina ŋaalɛ, <noise> bɔɔ báá kaa lalɩ, bá láa laa lalɩ, bʋʋ bɩrɩsɩ barafó tɛlɩídzɛ. Barɩí uábɩ sɩ ɛmá, barɩí yábɩ sɩ mɔlí, tɔɔ báá kɔnɩ kaa bʋná kókó. <noise> Barɩí buná mɩiná, <noise> barɩí sɛkɩ barafó na mɩiná, bʋ feé-feé ka gboló ka buná kókó. Barɩí bʋna mísɩ ró. Tɔɔ kókó karɩ wɛ barɩí sɛkɩna bʋ yáászɩsɛ, baá sɛkɩ átárada, baá sɛkɩ kanáfʋrʋ, baá sɛkɩ <noise> ɩdzaɩ biya. Kánáá baá yá sɩ kókó yáádzií dzɛ. Amá kókó dziró bɔɔyɛnɩ, káná dé fɛmʋʋ wá. Ñŋ ɖɔɔbɔmɛ lɔ ba kpáta gɛ fɛnɩ sikiri bíya ŋka kadzémɔ bíya baalɛ abéé vuúna bʋrʋkpákpá, lɔ ŋ kpáta ŋñ kɛñtɩ bʋká ŋñ gnɔ fóró- fóró- fóró, <noise> ŋtɩtɩŋɛ ŋñ dzɩñ sɩ ŋ wɛ ŋñ gnɔ kókó. Tɔɔ kókósɛ sí mɛɛ karɩ wɛ baá yá kɛ sɩ ŋkpɛrɛ. Barafó kodzémɔ mɔ, <noise> báá lalɩ kí, abéé barɩí sɛkɩ barafó na mɩiná, barɩí sɛkɩ barafó na mɩiná na soodzáa, <noise> ka ŋala bí, bá ŋaláa bí, báá laná tchɔnɩmɛ kaa lalɩ bí. Álɩ barɩí sɛkɩ boyémɔ ŋsɩ afudzéñdzésɛ, baá vóŋ ka sɛkí kala kaa lalɩ bí. Bá lalɩyá lɔ bá kɔwana, báá buná fɛnɩ bʋ kókó, bʋ tʋtʋŋɛ taká ŋmíɩ, ɔɔɔɔ tcháɩ! <noise> tɔɔ bʋná wárí róó dɩ wɛná <noise> kókó ká mɛ kéé dzɛ, baá yá bɩ sɩ bɔɔ, <noise> bɔɔɔ dzɛ barafó woósósóó baá vóŋ, <noise> baá vóŋ kíí yá yɛrɛ- yɛrɛ- yɛrɛ. Báá buná bʋ kókó ká. ŋñ gnɔ bʋká ŋñ tɔkɔ. Kánáá vɔkɔɔwá sɩsɛɩsɩsɛɩ, <noise> lɔ ñŋ ŋñ gnɔkɛ, ka wɛɛ yá ɖɔnɩ kawɛ gnúŋɛ mɩnɛ, lɔ mɩnɛkéé kaá vɔkɔ sɩsɛɩsɩsɛɩ dzɛ, kókósɛ sí mɛ, karɩ wɛ baá yá kɛ sɩ bɔŋbɔrɔ. <noise> bɔŋbɔrɔɔ dzɛ mʋtɔ ditóre, ditóre ɛɛɛ kʋdzɔɔ mʋtɔɔ dzɛ, bɔɔ ñŋ ŋ vóŋ mʋtɔ. Ŋ gáŋ kʋdzɔɔ kʋ bíɩ <noise> lɔ ŋlá kaa voñ bʋyɛ mʋtɔ, ññ dí. Ñ diyá bɔɔ mʋtɔ tɔɔ káa, baá sísɩ tí, kʋ fɩlíyá tíwɔ bɔɔyɛnɩ báá fɔrɔ tí, bá fɔrɔwá tí, ŋñná tʋʋ yɛ ŋsɩ tʋʋ lí gnɛŋtɔ mɩnɛ, bɔŋbɔrɔ karɩ wɛ barɩí yɛna kɛ, kaá talá ŋsɩ ina ŋaalɛ mɩnísíɩ bá gnɔ kɛ. Tɔɔ ŋñná ŋsɩ kaá yɛ ŋsɩ ka gnɛŋ mɩnɛ bʋká ka wɛná tʋtʋŋɛ karɩ mɩnɛ, tɔɔ bʋná lɔ ŋ yúku ba yúku fɛnɩ náŋʋná díɖeeré, baá yá bɩ sɩ naalíŋ, barɩí yá bɩ ró sɩ naanʋŋ, lɔ ba sɛkɩna fɛnɩ bʋmɛ lɔ kpáta gɛ sikiri ka sáñsí bʋmɛ, ŋñ gbádɔ kɛɛ yá. Ŋñmí ka tʋtʋŋɛ. Karɩ wɛ ró, ba táa taa dʋ fɛnɩ náŋʋná díɖeeré bɔɔ, <noise> tʋmɔɔ ŋñ kpáta gɛ ka sáñsí bʋmɛ, lɔ ŋ yúku sɩ ñ kɔrɔ bɔŋbɔrɔ ká, ŋtɩtɩŋɛ ŋñ mí ka tʋtʋŋɛ. Dito tʋrʋ róó baá yá sɩ sɩsɩkpílɛ, sɩsɩkpílɛ káná ró mɔ, barafóó baá yɛna bí. Dɩɩwú ŋʋrʋ kanáa tíɩ yɛbɩ bómɛ. Sɩsɩkpílɛ ká na, sɩsɩkpílɛ na dito tʋrʋ ró baá yá tɩ sɩ bɛŋbɛrɛŋsɛ tʋná mʋ dɔñɔɔwá. Ditonɩŋɛ tʋná mɛ feé-feé mɔ bɔɔyɛnɩ, tɔɔ déyá fɛmʋʋ dzɛ ɛkpɛkpɛ, ɛkpɛkpɛ káá dzɛ ditóre todzémɔ dɩɩ diyá lɔ ñŋ bʋkás baá fɔrɔ bɔŋbɔrɔ mɔɔ, ditóre dí baá tásɩ dɛ, baá tásɩ bí bʋ wʋlɩ kpákí-kpákí-kpákí, <noise> bʋ wʋlíyá bʋ taláa báá voñ tɩ, ŋná ŋsɩbɔɔ baa yáa wasawásaa? Mɩnɛɛ baá yɛ ɛkpɛkpɛ káná róó yɛ. Tɔɔ ɛkpɛkpɛ káná ŋñná kaá yɛ ŋsɩ ka fʋlʋñŋ, ka táa gbɛtí ŋsɩ wasawása mɩnɛ bɔɔ ɛkpɛkpɛ kánáá yɛ ŋsɩ ka fʋlʋñŋ. tɔɔ ɛkpɛkpɛ káná, barɩí tɔkɔna kɛ. Gnimo ŋsémo ŋmíɩ, baá tɔkɔna kɛ gnɩŋlɛmɔɔ míɩ, baá tɔkɔna kɛ atáŋbɔɔ ró. Tɔɔ bʋná wárɩ, dɩ wɛná tʋrʋ ró baá yá tɩ sɩ kpáráyɔbɩ, kpáráyɔbɩí dzɛ barafóó baá gáŋ, barafó wʋlɩ-wʋlɩ koémɔ báá gañ kí kʋʋ bɩ, kʋʋbɩ ka yɛ ŋsɩ kʋʋ kpárɩ mɩnɛ kʋʋ fʋ léle bʋtʋbʋtʋbʋtʋ mɩnɛ, báá gañ ɖaáláná ró, bá gañŋá ɖaálaná, bʋ bíyá mɩnɛ, báá gboló bɩ, bá sɛkíyá bí bɔɔyɛnɩ, bʋ bɩrɩssí kpáráyɔbɩí dzɛ. Tɔɔ gnimo nɩŋɛ ŋɖɩŋ-ŋɖɩŋ, yofó gnimonɩŋɛ boé baa kɔwana mɔɔ, bʋmʋ ŋsɩ awútoó baá yɛna bí mɔ, baá tɔkɔna kpáráyɔbɩ, atáŋbɔɔ kayé ñ dzɩñŋá mɔɔ, baá tɔkɔna kpáráyɔbɩ, <noise> gnɩŋlɩmɔ, baá tɔkɔna kpáráyɔbɩ, gnɩŋlɩmɔ, baá tɔkɔna kpáráyɔbɩ, ŋsémo tɩtɩŋɛ barɩí tɔkɔna kpáráyɔbɩ. <noise> tɔɔ kʋná wárɩ, dɩí ná, gaari, gaari kayémɔ baa yáana bañtchi mɔɔ, <noise> barɩ ñŋ ba yúku fɛnɩí gaari sɩ bá tɔkɔ fɛnɩ ŋmíɩ, <noise> ŋñ sʋlʋ simire ka gɛná. Ñŋ ŋfʋsí gaari, ŋ dʋ límɔ lɔ ka ɖoró fʋŋŋ! <noise> lɔ ŋgɛ dañsá lɛŋɛlɛŋɛ ka voñ, kagɛ alɩbása ka kʋsɩ fɛkɛ, <noise> lɔ ŋ yúku fɛkɛ gnimo atáŋbɔɔ, tɔɔ barɩí gɛ timáti kpina, ka kpátá sañsí sáñsí bʋlɔ, barɩí vóŋ átárada, <noise> átálɛ ɛ dzɛ ka sáñsí bʋlɔ, <noise> lɔ ŋ yúku sɩ ñ gbárɔ kɛ ŋmíɩ, ññ tɔkɔ káá vɔkɔní kɛŋŋŋ, ññ tɔkɔ ka gnɔ límɔ, tʋrʋ róó dzɛ káseyi, ma tá dzɩŋ bíɩ ɩ dzɩñ kseyíá bɔɔ. Káseyi doomɛɛ ɖɔɔbɔmɛɛ baá yá sɩ dɔkʋfɛŋ ma bíya. Kánáá dzɛ káseyi. Káseyií baá yelé fɛdʋ bómɛ. Báa gnimo táá, bíɩ ŋ <noise> gáŋ káseyi lɔ ka fʋʋ, <noise> kawɛ tʋrʋmɛɛ yá, kawɛ tʋtʋŋɛɛ yá mɩnɛ léle-léle. <noise> Káseyi karɩí baá yá sɩ tɔkɔvʋŋ ŋbálʋ. Káná tɩríɩíyá kawɛ pʋsapʋsapʋsa mɩnɛ. Káná ró káná tá táa bisí sɩŋmíɩ, gnimo bɔɔ. Bíɩ táná gnimoó, ŋñ tɔkɔ kɛ, bíɩ ŋná gnimoó ŋñ tɔkɔ kɛ.